أتوقع القطو لأنه يعكس الإستقلالية والهدوء وهذا شيء موجود فيني بشكل كبير كذلك الدب إنه يمثل القوة والحماية وانا هذا غالباً ما أكون كذا في عائلتي كذلك الكلب لأنه <hesitation> عنده وفاء بشكل كبير وعنده ود وما ينكر العشرة يعني هذا أكثر شيء أشوف أنه ي- مقارب شخصيتي.